A raha hoe aminà kiraro ndreka, ahitana <hesitation> amba- hoe faux se- ahitana faux semelle alongany izy, de misy koa tadin-kiraro, de misy koa ambany le ambany le mazagna be iny an, de ahitana ba kiraro koa aza ny miaraka amin'ny kiraro.